Mà ɦíy nětì ss̀téy fúnì chú rà mà tsotso kwo mà màláríyà róddù nzánà bèr kǎ ní mà màdhí dza ò

À dho ley mà dho dey lèy ní mb nà màdhí bba dhìydha dhò à dho ley màdhí nzòw djú sùkúl fǐz bbúdha dho ngu ngǎ nì ddiy ní màdho à dho ley mà dho màdhí bba ss̀ lǎní dza dho dey ney mà kà luw

Dyúw, kwíy, zǎ, kúw-chù, ndèymí lòw nà

Mà dho nzòw gwiy mà dhí bbúw ó lò nà ndrǔ ngùdha nà mà kà te chow lò tèydha nà kpawa ó ndèy dêy ndèy njěy nà nì ndrǔ dho lò dhò dha nà chěy ní màdhí ndǔló na má ndrǔ tsǐ ǒnga ma ndrǔ dho dey ì jùw ó ndana cha ney njitso lò tsì dha dhò nà nì

Ka íy à ka déy à nà bbiy ka tdrǎ fúli dhò lò fúli bbǎ thów ní nì lò fúli těy lò fú ngba nà ndaní fú ngba bbǎ bbiydha fu ngǎjìní nì ì jì ní nì ì dyási nà

À nì jǐ màdhi dda liy à déy lǎnà ndaní nzǐ mà chùw dhi ma cha ndèynì ney ndèydho dey dda pbùw ó nì kǎkà mí dhi à déy ngǎ mà dhí dda li ó

Màdhí bba ó nzòw bíy nì mùpírà nzòw í nì ngiy nzòw dzúw nì ss̀dha ní fú dzuw jì ka ss nì nì

Ma nì nyǔ nì nyû ma chuw nì ǐchú ma chuw nì njàddî nza ó ddù njàddî ma bbi nì lědjà ma rǎ ndanà dzz̀dzz̀ ní njàddî ma kúw nì ma ró bbalè dè nyi bbú madhò i ndu kà shì ma djòlu i ro

À nì jǐ fú ndèylí mà ngba nì djà njǔ à ngò djú nì à nyǔ chù kalanga nà à nì jǐ fú li nyǔ bbi à nì jǐ fúli fúli nyǔ kúwchù ndèynì cha jǔwrúgi mà ní nì ndèymí ngéy kúwchù tó kpà nà fúddiy chú rà ley fú ngba rà lǎní dja chùw yânì ngòdjú

Uganda ó bbalè dho silímù nyádha rr ì ddéydha nà silímù ró ndaní ì tsǐ ì dhí jǔw jì ní ŋǎchú ddiy ndrǔ dho bbalè gwíy silímù mí ngǎjìní nga nà ndaní bbalè pbǒ ì rónga

Nzòw dzúw nì ngiy cha ka íy nì glesú ní nì ídha njàddí ndrǔ dzúw nì djà bídha njàddí ndrǔ ngbó nì djuw hwo

Nza ó njí njèydha dho mà njey nì njí í ddiy na djow nà mà bbi nì nga sâ nà mà pwo nì nga lǒkò nà mà hwo nì hwô nza ò luw ndèy nà nì aa njàddí ddiy mà njeynì ndanà mà krú nì nga krú ní sâ mà nà nza djòluw nà nì nga

À nì fú ngba bbǎ frǐ ndeyní nzánà ndèy rǎ ju tsò nzǐ fú ngba nì ndèy chuw rř ddiydhò à nì fú ngba bbǎ swà fú ngba nì njěy nì ngǎjìní nga djú ddíyà à nì ddéy ddí nzǐ ddiydhò nzǐ à nì à chuw rř ddiydhò

À léy nì li rónga déy nì vukávu ddudjú ddù wá nì sâ dho nyi vi dey nyi rónga thǐ à léy nì li rónga ddí déy nì dhúdhú wá nì sâ dho mm ya nyi rónga nzá nyi gbû chú nyi rónga rà dey swàní

Ndeyró à ngǔ jǐ li kàó ndeyró à dhǒ bbalè nì dey lǎní ddiy ndeyró à dhǒ bbalè nì nyǔ'wiy nà ney ddiy

Ya ma nzà ro ma gbú nì ma rónga ma mbr nì shǎyi njàddí sǎnà ma ddu nì ddu ddí ney ya ma nì ma zǎnga mbǔ děy fú nzà nì ney ma ró ddiy ro

Mà dho mùchélè nyù zǎ nà mà dho mùddáyì nyù shu nà mà dhó zz nyù kúw kúw-chù nà fúddiy dho ley mà rónga à déy lǎní wánì ddu ó

À nì lǎní mà njěy njí mà dhí bba ó ddìnga ó ndaní màdhí bba rǎ njitsò djò ndaní ngéy ngéy ní lò jì ddí shǐ màdhí bba ó

Lèy ní sukari dichú à mba nì dhi bbalè ró ya mà bbà ro fú dhi rà dey ngǎ mà ró ya à rà dey ney ro ke à rà dey ddiy ta drá ya nzá mà bbà ke dhì ní ddí ya mà rà dhì lò màdho njèy ngéy nî ddí yà à nì ngǎ

À ji mà dhǒ mí lò chěy ndeyli dhò níyà tsúwba nà nì li à ji ka pbǒ rǒnga pbò ní ka těy lò tsúwbà nà nì li dè ndaní à léy fúli jùw ónga déy shú tsúwba nà nì li à nì jǐ ka bbú dhomà nyû wánì sâ nà

Madà màtsá PLE mí sâ nà ma tdè ddrǒngóní ɦwî nà ma tsǔ senior ò mí sâ nà fú nì wá ddu ma ma tdè lǎní ɦwî nà à lêy ma dyási wá ndèymî mà ddòw ndrǔ nà nǔ ddìnga ó mà njûw màdhí lò tsò wá ddìnga ó fú nì chú mbà ma ó ddrǒngóni ɦwî fú ddu ó à lêy ma jinì nì sawa ó ma déy bbalè nà díyà

Bbalè jòwdha nà ndrǔ ngǔ ní nzòw sùkúl ò ndaní ndrǔ chǔw nyǔ'wiy bbalè jùw kídha nà nzòw djú sùkúl fǐz bbúdha mí lò nà bbalè dho lò dhòdha nà kpliy nyǔ'wiy ró lò tsìdha nà

À ndrŕ nì ndrǔ dhí mb kíyddà à léy nì ddiy má ndrǔ nì dzz nì ó fungá ddí ddiy kiydha drr nì ndèy à léy nì ndrǔ déy nì nyǔ'wiy nà cha ka dho njèy mb nà nì ddiy njì ró njàddî à kwó nì ndrǔ tsotso ndrǔ dzz ni ndanà jǔkù ndrǔ dzź nì rù

À lîy vi rónga dji nì kwo nzǐ cha rǔ nà dji kwó nì mí sǎnà dji nì ngǎ gbè nyi nzz ka nì cho dyì ó níchú dji nì kwo mà dhò sěy ní sâ dhò tǐ ní nì itsś nì ka ndey à lêy à lî vi rónga màdhí bba ó

À jì mà déy do nà mí lò tey nì nzánà à bbǎ mà zòw nà ddiy gbè dziylíy mà níchú ya mà lîy ǒnga nzá mà ddêy ní à dho zòw mbà mà dho màdhí nzòw dho ddí

Ka nì ddǎwà ddǔw ddǎwà dzà ó ddù dhi djá nì shǐ lèy bbalè ma cha ì nì ddǎwà bbu gbè nǎs ní nì à nì drá ndrǔ hó kâ nzá ddǎwà dzà ó bbalè njàddí nì shǐ ndì ndì ní nga ó ddù ka nì ndrǔ nza ddǎwà bbu kpéy ndrǔ dho

Ma dyási dò ma dho njèy lò bbàdha nà mà dyási dò màdho njey mà djówdha nà mà dyási dhò mà dyasi dò mà dho njèy nyǔ'wiy bbúdha nà mà kǎ ndeyní ngǎjìní lò à déy ngǎ mà kǎ

Ddiy ónga dzźdha mí lò wánì ngú nì klǒw ddudjú ddù tuwtsò dho tdè ngǎ cha ney chǒmà nà ka kow mî nyû tsò njúwdha nza óddù ngùdha ndanà bbakǎ dji mí sâ djú fúnì tǔwtǔw ní nga à léy màdhí nyû bíy nì sa nì ndèy ya dji nì kwo drǒ ro

Ndèy nyá nì aksident Uganda ó tuw ó nànì lò à nì nyi chuw drivers à nì kǒw rrí njàddí sâ djò nyi nì chǔw tuwtsò mí lǎ ní nga nì ngǎ nyi nì chǔw pbuw nì ddí tuw ò luw njàddí sâ djò nyi nì chǔw ji kwô nga ngû wá klǎkàklǎ

Ma lǒw mà dhokpa ddǐ mà sš màdhí bba ddǐngǎ mà ngbí màdhí bba ddǐngǎ mà njěy tdiytdiy nì ddiy cha ndèy dho ney lǎní nga mbà màdhí bba ó nì cha ndèy dho màdhí nzòw tsotso kwo bbǔsùdjú nga dhò cha ngǎ mà rà tè mí sâ nà nì

Nyû rr̀dha dda 'wìdha rù gbúdha mà gò ngéy nî mà nà

Ndeyró ndrǔ tsǐ silímù hwi nì bbalè dìchú ndeyró ndrǔ tsǐ ì dho ná ì rónga pbò ŋǎchú silímù chùwdha róddù ndeyró ndrǔ tsǐ silímù mí ngǎjìní nga cha à mba nì li ró nì

Ya nzá mà rà hiy ní ma nyu nì ngísdjú nga mí zz aa ma ká Ddrà iy ya děy nzá ma íy Ddrà ní ma nì nzòw tsò njuw wá mà dǒw ndrú nà ddìnga ó mà rà lò těy ndrǔ nà aa fú ddiy dzzdjú mà ká à Ddrà iy mà ká rà ɦiy à dzilíy djò

À mba nì lǎní sǒkò nyìdhí bba ó à mba nì ngéyngéy ní nyû-tsi jì ka tdow nì nza ó nì chuw nì ndèy wá nyìdhí bba ó ney

Laní ddiy nì lǎní ddiy lǎní ddiy nzǐ nyi dho ngu ngù swà ní ddiy ní ya lǎní ddiy nì ney màdhí bba ó ro à ji mà njěy fúddiy dò bbǔsùdjú fúddiy rà ngu mà tsotso kwo nzá mà njèy fúddiy dò ro bbǔsùdjú à rà ngu ngu mà dho swǎ ní

Ma nì nyǔ nì nyû ma chuw nì nza óddù njàddí nì ney ma kwó nì ma dyási dèddù biy ní ddí njàddǐ ya ney ma ró mb nì ma ra nì dzz̀ dzz̀dha ní

Ma dho fú ndrú gwiy ndana ní lò nì fú ndrú tsǐ njí njèydha cha ndèydho mbr bbu cha ney fú ndru dho ndanà ì dhí nzòw cho skul ò nì fú nga dzzdjú fú ndrú dho lǎnà ní nyi ì dhí nzòw dho ndèyní nzòw ddí dhǐy lǎnà ní li jì nà

Ndaní nyì déy lǎní jǐ nà nyì kà ò luw ndaní nyì déy lǎní lò nà nyi kà ò luw ndaní ya tǔwtǔw ní nga shì ndèyli ró nyi déy ddìnga à nà

Ndaní nzǐ à sǎ lǎní deydha mà kàó ya mà njèy dò nzá bbalè dhí ddiy djúddù à rà ngu mà kaónga sà

À kà ndrǔ mbǎ dèpó ddiy tsò njúwdha mî ndaní ndìngaó bbalè shǐ à rǎ fú ddiy dzz fú ddiy ddì nì tuw nà bbalè dho à dho dhǐ nya bbalè dho ndanà frangà chùw

Ya ma chùw ma nì njěy nì ddiy nì nzǐ nga thǒ ro fú ddiy mí dhǐy ma bba nì gu à ji ma shǔ nji ma djòkpánga fú ddiy ró ddu kónó ma rà ngu rà lòw njèy kèndú ve njà ddí kě à nì jǐ ma ngú ra nji ngéy ní ddiy njèy ma cha gbè ndèy ngú ngow ní chú gbè nì ma kǒw nji

Chěy ní nza má ndèy dho nyû hwo 'wò nì à nì ngǎ drǒngó ní nga nì dji nì màdho nyû sǎ nza ò kǎkà nì nyû-tsi mà kǎ fúddiy màdho chú à nì mà dhò tǔwtǔw ní lò má mà nì dǎ ò mà luw nì tuwtsò nì ngǎ ya nyû shì bbakǎ ro nyû ka dho ngu mbà ndanà sǒkò ò nì mí tuw à nì ngǎ

Njí njèydha ddǐnga léy nì ka chuw nì lǎní déydha bbalè kàó nì ndeyní dhǐy tsò ddí gbá ndèy ddìnga ó ndèy ní dhǐy má ka nì dey njěy nì à ddí wěy ò ní fú nì chú léy nì ndey à jì mà dey dhǐy njèy ddinga ó bbakà ó

Li ró jùw ó nga njàdha mí lǎní nga nì à léy nyi tsi nyi ní ŋǎchú ddiy nyirò à rà ley nyi rà dey kpe ddíyà nwangú ŋà nyi tsì nyi ró ddu mí dhi ní ndèy ddiy djùw rónga ddéydha mí lò nì à rà ley bíy nì dhi ma cha ndèy nì bbiy nì nyi rà wá nì nyi ró vukavu mí nga njà wá